عند سرد الارقام من زيرو الى خمسةعشر سوف نقول واحد، اربعة عشرة، اتنين، تلات عشر، سبعة، خمسة، تسعة، تلاتة، زيرو، حداش، تمانية، ستة، اربعةعشر، اتناشر، خمسةعشر.